नोट्स बनावे के लिये पृष्ठ के दुई तिहाई भाग का उपयोग करें। फिर क्यों कॉलम में प्रश्न मुख्य शब्द चित्र अर्थात जानकारी जोड़ें यदि आप परीक्षा के लिये रिविजन कर रहे हैं। तो आप मुख्य भाग को छुपा सकत हैं और अपनी यदासht की परिक्षण कर सकत हैं।